Laha aminakahy aloha, ara-dalàna avao ny fitakia haba amy fanafody rey satria <hesitation> azy mpamarotsy azy noho mpamokatr'azy reny, rey mila drala fa tsy raha azo maimaimpoa avao raha rey. Ka lafa mila drala ndrozy, mba misy koa zany ty ampahany amy drala iny mba omeandrozy fanjakana.